nchi russian tunnen laf guddio hamtua laftunnen ishin ee ailaahan lilla guddioa aminne pappao guddio hamtu qabdii ur duraani ishin ee nam united state ee in shindante nchi russian tunnen innaman ishian yaani innama affan woldago aminna lilla ukarimu qabdi aminne lilla innama wolfago sagalen ishinnyatinnen kawaida ta dungan nyaat tan akkan nyaati